نیوزی لینڈ دا سبھیاچار سودیشی ماؤری <hesitation> پرمپراں وچ شروعاتی برطانوی وسنیکاں دے پربھاو ہتھے۔ پیسیفک دوپاں اتے ایشیا توں حال ہی وچ آئے ہوئے امیگریشن توں بُنیادی طور تے ایہہ اک امیر ٹیپسٹری ہے۔ مکھ پہلوواں وچ زمین نال اک مضبوط سمبندھ، اک آرامدائک کیوی رویہ، رگبی <hesitation> دی مہتا اتے آل بلیکس رگبی <hesitation> ٹیم دوارہ پیش کیتا جاندا راشٹری ہاکا دا شمولیت ہوندا ہے۔ انگریزی پرموکھ <hesitation> پاشا ہے۔ ہالانکہ ماؤری اتے نیوزی لینڈ سائنڈ پاشا وی سرکاری پاشا مانے جاندے نیں اتے ماؤری کلچراں، پاشا اتے پرمپراں دی وڈی قدر اتے پُنر اُتھتی ہے۔